La xen júu kiee’ nɇɇ e xa re nɇ e xin re frigerador köö <hesitation> köö je dseli gUíi’ jé jmⱥⱥ tá kiä’ ji ejö jé ‘má dsa köö je re ‘mára köö <hesitation> köö mó kieera o kö ta jmpi’ kie’ lɇ kö e ku kiää e jia’ ku lláá, la nɇ ‘nɇɇ’ dse dsaana jná kié’ ejö la ku xen e töo’ dsa jmyy e ku li güii’ i ajia’ku lláá mó kiee’ dsa e Tó’ mó kiee’ dsa kiela’ xi re tää’ra kié, ta jmí’ kié’ lɇ köö e jö ‘nɇɇ’ fí kié’ e xin refrigerador e nɇ ‘nɇɇ’ dse dsaana jná tá kiéé’ e jmⱥⱥ.